केंडी ना घणी प्रकार की होय, है ना केंडी मतलब चाकलेट केंडी, डेरी मिल्क, किटकेट, गर्म केंडी, <hesitation> गमी केंडी, हाड केंडी। गमी वियर, वर्म गमी, जेली बीन, हाड केंडी में लाली पॉप, पेपर <hesitation> मिंट, टाफी, खटी केंडी, वार <hesitation> हैंडस, सोर्चेप, किटस, केरेमल केंडी, केरेमल केंडी में रोल, टाफी, फज, मिल्ट केंडी, पोप।